पाकिस्तान के मौसम कुछ इशन होके थे जिसे। पाकिस्तान के उतर में सर्दी बहुत होके थे और। दक्षिन के ओर जाने हलका फुलका सर्दी होके थे। पाकिस्तान के मद्ध बालो चि स्थान दक्षिन पंजाब। ऑपरी सिध के गर्मी तीका होके थे पाकिस्तान के। कसमीरी छेतर में गर्मीये के मौसम सबसे अच्छा। होके थे पाकिस्तान के मैदानी इलाका में मानसुन। उश्ट कतिरबंधी जलवायू हो खैचे।